Ny climatiseur zao anisan’ny raha ilegny be ndrindra amy <hesitation> amy teotr’androntsika fà <hesitation> efà miôvôva be zao. Ôhatra koà mafana be regny andra a to de <hesitation> manjary régler-na aminazy atô leralera arak’zay tiàntegna. Ôhatra mangatsiàka regny be ndraiky, manjary misy <hesitation> misy rivotry zaigny aminazy-avy aminazy akào mampafanàfàna tragno. Amin’ny alalan’ngny fôgna zaigny fôgna magnôva température an-dragno, mampàfanafana, mangàtsiàtsiàka, eriki’zay tiantegna.